MOTOJILO SIMINTINI MOTO ONGA ANDI RANGA NGALO KWABA SIMINTINI ME KONKERE BENJARANI SIMINTINI JE KENGA KWABI BO BEDO HUTINI RANGA I MAHA KOSARE KOWE MAHA LABI KOWE MAHA CHUDI PAN NI KUGA LONJE SIMINTINI JE KONGA KABI